Aga akkigunganna akkigunangenna kulkas e lalenna atuwo-tuwongengnge essosso akkigunangenna kulkas e yanaritu mattaro anre-anre aregga minumang yanaritu kaju-kajung bale sesa-sesa pakkanreang nanre wai sibawa <hesitation> sibawa kaju-kajung <noise> yanaritu akkigunangenna ya- yanaritu ma- yakkibburengngi <hesitation> poleang-poleang yaregga makkibbuq kiq eseq batu nainappa leibaluq yaregga malluq eseq nap- aregga <hesitation> minumang yero macekkeq e bi- bereq to mappoleang to pole akkiguna- akkigunangenna <hesitation> kulekas e siaga <hesitation> ellinna kulkas e yanaritu <noise> tellu juta siketaraq koro ellinna kulkas e sia- uppanna nayelli wettunna mofa tellu taung labeq e siaga- siaga kanjaq na anre we tahang akko lalenna kulkas e nala tanre ero metahang kul- anrewe lalenna kulkas e yanaritu siminggu yakko naliwenni siminggu mammula ni makebbong aregga maja anre-anre we lalenna kulkas e.